Mu gyɛp mu so kpo ovɛ na anet ago angom mu ede mu nyi sese anet avɛ ze onyi za kpoo avɛ bebe daru shaŋ omŋkpede mu ko daru shaŋ omŋkpede ko ka fuk ke ka woo onacɛ ko we ewɛci ka go ovɛ mu zono teke ko sha amɛk a we na angom muyu ko mu kpo ovɛ bebe mu ko jara ŋuno gan anet vɛ muso yo oŋono nɛnɛ nyɛkɔ gannɔ na kpaa zeze vɛ oze amma de muno kpo ovɛ bebet ovɛ muso yo ŋunɔ nɔ awe pnet bebet ejutɔ shin mu so yani sa shino ka shin do ne ejutɔ bɔ awɛ bi bisa zena na be nɛ oshaŋ be no owe ze muya a gan de kaa akpaa ovɛ ze za kona be ede muno kpee ze mu nyina wɛbe awɛ ma esi tap anet Ayu onet ŋono sava mu ko si nyina se etai ezut ka ci yu onet de mi nyi etap anet ko moko mwe aziŋ etap anet mu ko muko bebe tee etap anet mu ezhaŋ mu mwe aziŋ okolkɔnɔ be adabi sana teka bi amwo kpara nada zhe mu zo no se tap amet muya onet ŋun gan ŋoŋ gba ŋɔnɔ sare muso no tap ba dege gokɔ mu ŋun gan avɛ na ŋɔnɔ sana tap anet owɛ ŋɔnɔ suna tap anet. owe ŋɔnɔ suna tap anet ovɛ so zhaŋ na kpa dɔkɔ <noise> ede mu se aŋa ave we musa nyina se awɛ mu ŋunɔ sare ko ka we owɛci na mu nyina se etap esok vica alum gba vica anga gba mu vicaa de ge go awɛci angina ka je de ka anyi nyina vɛ <noise> na te ka bi de vɛ bi tap anet ka je ede ka atap anet Ake ovɛ ze donna ja je na anet ede oweci zana si nyi tap anet ko kuma onet za si nyi tap anet muya kko mu kuje doo ave <hesitation> oŋait ne sana tap anet <noise> be dege ni ka ciya mu muko tap ni na ciya mu apani mu go eshe amumu aondɔɔŋafan sa ja ma amumu mu so nyi tap esok na anet ba dege ga be ama de mun no tap anet mu wena angom ko mu ko ŋun gan avɛ hɛ ona ŋunɔ na tap ezok don so haka bi kpaa dɔkɔ naa awɛ bi inbi kezi kpaa dɔɔ na awɛ bi kasi nyi tap esak sa ka je ede ka sa geze be ka ŋaru onyi na anet onet ka pei eti yik ke onet ka ze aga nase onet kpei zaka se aga ŋase ama ebe nɛ anet set deke bebe nɛ ko onyi kpei saaka se aga sana nyi ŋase duk cuvo ogbuse awɛ zamani bi zamani bebenɛ domi bici we ne curogbuse bebe na amekɔ ne emu vaa anet ŋu okpei ka se aga gbashe oweci naa aŋase aga ama bebe weci ka se aga onet ase aga aŋuna gan Gun owɛci asetci ciya si saye we na amɛk sa ŋaiba don mene don eshe ecurk gbuse bi bebe egan egbam bi ko nyina se owɛmu ŋai aga naiso onet aga avɛ ona ŋɔnɔ owɛ ŋɔɔ ka ya onet ko avica odop ko avica anga ko ase aga gbɛkpa nun agan na ze de te ede aŋa mu ya ovɛ nɔ ofusha owɛci gya ke si she ke me duk eshɛ egya mu su kpaa onyikpei go eze funa za ŋun agan na aga mu ŋase se inmu kosi naise enyi kpeo egap mu se gbɛkpa be ko sa jara ŋun agannɔ mu go asusa de mu we onyi ka nyina samu ka nyina zamun naise aga onyikpe muya mu daise awe na angom avɛ gba ŋɔnɔ andyɔɔŋfan tatta mu ashoo aje aze muya ondyɔɔŋafan ka ya dɔkɔ ka tatta mu ashen aje aze don mu le ekatara bi se we bebe bebenɛ inmu ko kpo ekatara bibi we bebenɛ inmuchko kpaa oko ze ashakkamu asu ama bi kpaa dɔɔ donbi kpashɛ Bi ya zu abe akpei bi don bi go eze oke bebe nɛ awɛ bi bebeb ewe afwaga muko yo owɛ nɛnyi sa fwagate vɛ afwaga adak na we awɛci adak de mu daus olato musushoo be daru se datɔ onyi nɛcece ace cet adaruse onyi mu bebe nɛ esetbi si set bebe nɛ imu kvɛ mu zo ciya awɛ bemu mozo ciya abe owɛma ba ezek ze we ba ide mu ya onyi acecet su dak afusha mu fusha se onyi mu na mu fusha se onyi ni egya bi sene kpaa kɔ abe ada bi naamɛkɔ na vgbɛt dang owɛci no go ama bebe ecoro ogbuse je naile bebe aweci be we ne ecuro ogbuse muya oweci ezi enet kpei waa teke ovɛ sa bwom egya zni ba don anyi je fwa aga fira anyi je fwa ozhoo sana go ovɛ be ada wɛne elo azari amatee Jojo nɔ beka wikoa onet dok eshe domi awɛ bi sana go ovɛbiba ama bi suŋ mu ko darusi onyi anyi anyi adamusi onyi mu don bija bi ja oje dede awɛbi sana ze nuna ecuruk ogbuse nolbi suŋ endyɔɔŋafan shaŋ na go avɛ bi ba bi o ovɛ gyɛ se de bi ze fu bize suŋ obi kpaa su bi afan bi e suuŋ obi kpaa su bi afaan andyɔɔafan bi ago biyen ta te be bɛ ansyɔɔŋafan binge kpaa eti ama de ebi bebe nɛ bise wene egbam bi se kpa eti no ovɛe̱ bebe ba awɛ bi awene cuok ogbuse sana go ovɛ bi ba anyine anyi go ovɛ nyi ede eka mu amaa mu shop sa go bs mmu daa mushop shop sa go nyi de ka ayiya sa go ovɛ ni awɛ bi ako ago avɛ eyakaci eti bi avɛ bi sa met na abem bi bebe tunde mu sosi go ke amamu munyi go oko necece Onet cecet anyi fusha owɛ onet cecet ma ye fusha owɛ namama onamama anyi fusha onyi ma ama bebe bi se ne we na angome jɔɔ be ko nyɛ a fusha onyi ni bi suŋ andyɔɔŋafan ago esuŋ bi don aawɛ bi bebe zɛ fwaiaga sana go ovɛ abe amaa be ba se de ko nyi ka kpa ke su we na naa mi anyi fwa afira amwet mu maa mu ko ba ejut mu doo ushaŋ ne egya kɔnɔ ave awɛ bi egya kɔkono ne go hawa jini doo nada awɛ awɛ bi don sana go avɛ bi ba bi suŋ ondyɔɔŋafan akpaa